Moggu laff tenna, tab lilla dawoten tabii bolli milatiey, bolli milatif ka harka, tab sun lilla dawoteni aminenii barii tab ka bissan dakennoanen jirr issunenii lilla dawoteniey, laf tantentan iyo tab iyo ka gugeetanen, kagugeetanen hinjira issunen lilla dawoten.